Woodi leggal mangoro, woodi leggal gaadina, woodi leggal guava, woodi leggal debino woodi gollooje, woodi leggal lemu, woodi ayaba, woodi leggal tamarin woodi mundaa'e.